wontun won baaa midhafammthee yaan abakhun ufighabu taae ijoo maaniii won akhantun manif akhan ithathe ilaah manif akhan ithathe andhurah dhub manif akhan ithathe dhub abakhun dhalahnsua the ijomani shida akhantun ijomani thaabu akhana tun wontun manif akhan itathii dhub won akhana than abakhun iraa hinghamdhu dhubinen onnit isaa hinjelane ghamachum berre sun hinjirtuu dhalahnsuu lakis